Ny aspiratera fantantsena mokony hoe machine mandeha amina courant izy io de mangala loto, de rehefa mahita loto anao de ataonao ambonin'ny loto igny aspiratera de trohiny <hesitation> mamp- trohiny le aspiratera zany le loto de madio ho azy tragno.